نفضل تكون عندي القدرة على التحكم في علاج أي مرض باش نقضي على كل الأمراض الموجودة في العالم لتكون الناس تعيش في صحة جيدة.